O jirany e, ten̈a ny miangavy aminarô tsao mba afak hajotsojotso narô hely lamoziky ndraiky ràha maresaka fa efa mandeha folo folo alin̈y kony andra io. Izahay amin'izay efa presky efa mandry, aby iô misy tsaiky madiniky efa mila mandry kôa aminay ao ten̈a ny azafady aminarô e, efa alin̈y andra e.